Ny loko mena dia loko manaitra, ohatran'ny hoe mahita olona masiaka maneho fahasiahana izany ny loko mena, ohatran'ny hoe mahita olona tezitra izany ianao mahita loko mena